Ni ki <hesitation> chi ckinana, ki <hesitation> chi ya'anchi nuu ya'vi, <noise> ka m nda ne'e ye to'o naá ya'a, ya'a kuií, ya'a yixi, chinana loko, chinana kue'e, niño ki ye to'o niño likoi ya'a yixi, ye to'o mbalu.